Sɛ epɛ dɛ ɛnoa kyirefuwa a, efa wo kyɛnse a edze noa adze no na edze kyirefuwa no dze egu kyɛnse no mu na edze nsu egu ho dze esi gya do. Na afei wo gya a asɔ no prɛko no edze kyirefuwa no egu mu edze esi do. Na egyaa no mɔ - nara woegu mu na wɔahyɛ ase oruhur. Ohur ara kɔ enyim kakra a na edze nkyen dze ato noho na atwɛn dɛ ɔbɛben na etum edzi.